मौसम की परिस्थिति कुल प्रकार की होई सकत है। जे मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु पे निर्भर करती है। आम मौसम परिस्थितियाँ में गर्मी सर्दी बारिश पतझड़ वसंत और आती है। और विशिष्ट मौसम परिस्थितियाँ में तेज धूप बादल छांव कोहरा धुंध हिमपात ओले गिरना धूल भरी आंधी और ये सब आती है। अत्यधिक मौसम परिस्थितियाँ में सर्द लहर चक्रवात तूफ़ान बाढ़ सुखा हिमसंघटन आदी यो सब आते हैं। वायुमंडलीय घटनाओं में बिजली चमकना और कड़कना ध्रुवीय प्रकाश ठंडी बारिश ओस गिरना पाला आदि यो सब आते हैं। विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में समुद्री तूफ़ान जलवायु के कारण हुई रेखा आदि यो सब आते हैं।